B'aje'laj <hesitation> ti kimenb'el tulakal a' b'a'ax yan ti kikajtalil <hesitation> a'lo' pues tan umanes tenil ti ki kajtanil b'a'ax kib'el kimentej a' tuyojeloo' a' b'ix yan aj <hesitation> santo ánima y <hesitation> upol k'ek'en que uma- manes taanil ti kikajtalil tul- tulakal ma- makoo' utal ti uwilik b'a'ax <hesitation> tumenb'el ti la'ayti' San José.